Mikosoko lamba, alaignao lamba afa misy savono igny dia alaigna tapany ahila amina tagnana araiky, avake arai- i <hesitation> ilany hely amin'ny tagnana araiky dia ampiadivigna magnany eo amin'izay tagnananao roa io mba hikosehagnao azy. Ataonao amina le maloto igny jusque igny loto igny miala kosikosehagnao ake fogna izy. Ampiadivignao fô zagny tagnananao ahilahila jusque amin'ily loto ilay tianao alagna afaka.